अल्जेरिया देशांत लोक एका मेकाक मेळताना। अस्सलामु अलायकुम म्होंटात तिं ईद अल फित्र। आनि ईद अल अधा मनोतात येन्नाएर म्होंगे एक। बर्बर नवे वर्स तिं जानेरांत समारोम्बतां काजरा। पहलेम वोकलेक मेंहदी लायतात नाचून गाऊँ। आपलेया देशाचें खाणीयो सांगपाचि तांची पधत। आसा दर शुक्राराक तिं आपलेया घोराबेया संगाता। आपलें संस्कृतिक जिववन सोंवसारतात हेव। जाऊँ आसा अल्जेरिया देशाच्या तोड्यो पधती।